Ñy fomba fangamboara ñy fitaratsy vaky: -Mila mana teña fitaratsy vaovao hañamboar'azy. -Mila mana tapina taratasy maromaro apotaky, raiky vak'iñy. -Mila miaro tena teña mba tsy haratsy, lafa vita iñe, apitik'eñy raiky vaova'oñy, aminy ñy raha famitih'azy, vita zay fitaratsy.